Ah ore nka na chi'viso, kile ndóso ke'e te jnɨso ndakute kikuitaso na chi'viso ke'e, na chi'viso ve'e, modo ye lujua na koo vií na kuu va'ai.